۲۳ زه به پټاټې یا چپس، د چرګ کباب، همبرګر، ساسچ، پیزا، چشپیرې، پیرکي، شورنخود او سمبوسې پخوم. خو زه به ابتکار هم کوم او په معمولو چټکو خوراکونو کې به خپلې أیډیاوې ورزیاتوم. مثلا؛ په پټاټو باندې به وچ رومی پوډر اچوم.